Le palitô ndraiky aminay aminay atô mbola tsy de misy karazagny hoe manankôry palitô fa izy kôfa le misy ôhatra hoe misy fetifety vonjegny efa palitô fôgna arahan'ny lemba le fagnaovana le <hesitation> somary lavalava tagnagna regny, kôfa lavalava tagnagna fô palitô fô.